لو كنت اتمنى مهارة حتمنى مهارتين اول حاجة انه اتعلم العزف على الكمنجة لإنه لحن راقي واداة راقية جدا جدا جدا وآلة متميزة جدا وكنت اتمنى انه اعزف على العود علشان اعبر عن مشاعري سواء بالعود او بالكمنجة.